ثث ارقام خلي نقول ايدعش و اربعة و سبعة - اذا جمعناهم ، ايدعش و اربعة خمصطعش وسبعة ثنين وعشين ، اذا انطينا مجموعيعني هذولي الارقام كلتم